Be watan jamdi ha bandu va'etenga mai sai be wailita jamdi mai bamta va'etenga mai. jamde mai do vallira bamtugo va'etenga to goddo yidi itta kosde va'etenga je vonni wata fere.